Wonn tunen ishin wonn akhii viaziathi dhub akha viazi won birria viazi kharia tha muthusian dhabethenu thaa sagale wolba akha pilauafanen dhabethenuni dhub won midhasenuf ishi viazi unum bithetha thaa won dhura dhuka bithethe Mal atin soko bithethe ghad jebithu fithee rawothe woathi akhasun dhabeno fethu woathi garr dhibinen dhabeno feth ishii simm kharkharthiii